Hayaah! Vikuliandayazaa, mkivaramunoo, nivuchima n <hesitation> risuzaa. n <hesitation> mtr. <hesitation> ndekenyakudekah, lisuzah, liyaa nombah. kifuriachaa! Ndezakumaigah. ndombah lijiko kwanzaa. mandakumazii. mandogiza lisuzah liyaa mandakuu. ndakatalisuzah. liyaa, kumashingaa. lishiekasa. lishievuzavulai, lisuzah liyaa nakashia, lisuzah livelilavuu. walagoli noo! Navolah, livelilavuu. Yani mazii. nawezaa. gav <hesitation> malavuu. kwilisuzah gugwo mazii gafuee. moo. mazii gagafumoo. Ute asii lipoy <hesitation> lisuzah. hamama vag <hesitation> walivakal <hesitation> kali hiz <hesitation> ndengaa zimima. jenejilah! Sirakaragwa, dahvee. yakashiandio. uzizakuvugulah. maver <hesitation> uzukemoo. wakazummm, maver <hesitation> maver <hesitation> gashie vuzaa vulai. gakamalah, gushiah. utemm. gachumbii, kirahar <hesitation> gachumb <hesitation> utumm na maver <hesitation> uchangenye vuzaa. ubimemaver <hesitation> yakadukamoo lisuzah lilah. Yakamalah kushiah uvugule lisuzah yovoo mtugii uvik <hesitation> kuv <hesitation> ikakare from leo wakadeka today wakadeka vidikuu liene izaa mauziekuriah mgambah!!!!!!!Novuchimah sasabah wakamalah kulombah vuchimah voo uromb <hesitation> vuchimah vudoto vudoto rekavuchimah na tezaa maigaa vuchimah ligumuu dahv <hesitation> ulomb <hesitation> vuchimah ririyoo na lisuzah wakundeeka ligorovah apana lisuzah undekii rweneurah na kanduu ulizaa kweneurah dahv <hesitation> lisuzah ligonii no dechii nouzia kuria navuchimah vushuu kali uvul <hesitation> kushuzah chigirah yakukamatana namavere vali wakale navalolah uvul <hesitation> kushuzah chigirah vuchimah iv <hesitation> vushuu uragir <hesitation> na vuchimah yoyoyo pole pole unyalah waragilah vuchimah isahani full no mbolah lisuzah nilulaii kurondekanah kuiv <hesitation> mwene undechii kurondekanah ku i've kukilombah leven <hesitation> nivii nivii nivii mikoro vurahi sanah mmbirii gugwoh kalii liveta zinyamah vanduu wavolah zinyamah lisuzah nilulaii sana zuguzah za kavirii nimter <hesitation> mbor <hesitation> kar <hesitation> ulombah chifuria ku tekuu vuchimah lakini mter <hesitation> ulombah kindu kulagaga munyuu gwah magandah noven <hesitation> magandah hang'oo uvugul <hesitation> magandah gogo yagah ule vulai wakaulah. Nzikamara. kushiyagavaa. mtree. higuu. kalinovenituveree. yani, fresh. uzukemoo. hiyo inaonyesha. mifupah, zizoo zimemmbirii. gugwo, suranyarakuu, kinduu. kurangangaaa. mwikizunguu, anteraitce mwikizunguu dahv <hesitation> huramenya miigaa minyingi sana. kukiranzah, zuguzah. zilombwii. namavel <hesitation> vulai. kwahivyo, zuguzah zaa kyenyeji. nizindai. no. lombi. mwinzira yakwenyenah. noromba, lakini wamadiku nganooh ziwalombaa, zuguzah viakekana, dahv. <hesitation> walombah. mwizirakenyakenah dahvee. walivakal <hesitation> walombah zuguzah hiziii kulondekena. kwewagizwaga. namavulivyavo. ma. zivazuguzah. zindai. kuvita zuguzah zamadikuu. ganoo, zamadikuu ganoo zikaragwavuzaa. namagutaa, kaveeku huroravaduu navalwalah, vilenge. vilwalah, kindikii vilwalah chigirah valondah dahvee. walondah, izirah zalombaah, zuguzah. zinoo, dahvee. ku. kuramazirah, zuguzah zindai. kulindolah. kumbirikwange. kwiritumira. hisuzaa. no. mtree. ndakuvarah, kuliziidekwa. Nzikamara. kushiyagavaa. mtree. higuu. kalinovenituveree. yani, fresh. uzukemoo. hiyo inaonyesha. mifupah, zizoo zimemmbirii. gugwo, suranyarakuu, kinduu. kurangangaaa. mwikizunguu, anteraitce mwikizunguu dahv <hesitation> huramenya miigaa minyingi sana. kukiranzah, zuguzah. zilombwii. namavel <hesitation> vulai. kwahivyo, zuguzah zaa kyenyeji. nizindai. no. lombi. mwinzira yakwenyenah. noromba, lakini wamadiku nganooh ziwalombaa, zuguzah viakekana, dahv. <hesitation> walombah. mwizirakenyakenah dahvee. walivakal <hesitation> walombah zuguzah hiziii kulondekena. kwewagizwaga. namavulivyavo. ma. zivazuguzah. zindai. kuvita zuguzah zamadikuu. ganoo, zamadikuu ganoo zikaragwavuzaa. namagutaa, kaveeku huroravaduu navalwalah, vilenge. vilwalah, kindikii vilwalah chigirah valondah dahvee. walondah, izirah zalombaah, zuguzah. zinoo, dahvee. ku. kuramazirah, zuguzah zindai. kulindolah. kumbirikwange. kwiritumira. hisuzaa. no. mtree. ndakuvarah, kuliziidekwa. Naudondah izizayene hirah ulamalah mingaa jijoo minyingi kulondekena kwiri wazidekah warombii vurahi uvek <hesitation> vulai mm style indaii unyalah walirilah lisuzah hikii one week chigirah warombah vurahi huyuziaa vuzaaa noliaa lakini zamagutaa nukunikah novumbukaa mgambah ziakufunyah chigirah siwarombah vurahi dahv <hesitation> avanduu wave <hesitation> mkivarah kwiri vanaaa vetuu kwerii kunyalah kwalombah zuguzah zakiyenejii waromb <hesitation> vurahi miingah javoo kuv <hesitation> mnyingi mkivarah.